South Africa ni leddi on ha nder Africa hauti wo'di rane en wo'di ba'le en wo'di kala irin yare toi haa South Africa mai, bo ɓe ɗo mari ɗemle je doka leddi hokki be daama ɓe volda guda sappo e go-o, bo be ɗo mari fijirle be via ta am fijirde Zulu, Zulu Mai bo ɗemgal on gotal ha nder ɗemle ɓe mari mai. Bo ɓe mari gamarle be via ta ngombod dance je be wama ta kala lokaci ɓe fijata fijirde mai pat. Be ɗo mari nyamdu daban daban ji, ɓe ɗo nanga liɗɗi, ɓe ɗo waɗa kaya ji hamɓe un waɗa ta hamɓe un bo mari irin sudu televigen je woni ha Africa sosai, ɓe ɗo mari ɗabi'a himɓe ba'le en Africa ,be ɗo mari ɗabi'a himɓe rane en leddi ya'si.